A kon be ye o tuo, tuo me a inji tuo ken inji tuo wa inji fe; inji ba-apu ma mu te bo te wa bra fe te ton te derie, sama fe bu piki wana bra sa ma fe; jaa saki apiki kappa fe te ke ani suate ke brasua ke ibu prin, ani inji tuo me inji me ibio kuma fe bebe ani ibi soye ke priba i ke i a miea mieba, i piki ke brasua ke ibu priba; i ke brasua ke i wari priba; inji me jaa saki i fe kma ani ke ani obo kuma ye ibi saki bu la be be ani inete sii ba ani sii te be ani miete toome bai saki me moku sme bra bo tuo me ani kala <noise> bu daa wer, ye me mua puma <hesitation> tomkri me bo kro te go te en derie bebe kro be ani ke deria, moku inji me fe so soye ba okoni ke paka boa wa meni saki ba ke dogi ma ke iriba, iribu, iriso, ani bo siiba, ja si te i ke ngwa ba so tuo me so bai oki ke inyo nyana-a wa bu kroma bu kro ma bu kro ma te ani na fuku na saki na ye ye te ye apiki ani bio <hesitation> bro te <hesitation> okro na kappa na. tuo finji te ke brasua ke ibu pri ani bio piki i-awome ke diri go wari so mate iniso anju bro te bra kalai kalai, ye dawo te <hesitation> ba ini so bo brasua ke i priba, ani na ja ma, tuo bu ibitein ka fa nengim, i ke ani kon ba menji nimi-a bebe ani i fa bu so ba re but i tuo me bo nimi nyana te ani na menji kuma, i yer so i a be torbele nyanaba ani bo nimi nyana te ani na menji kuma; i yer so i a be torbele nyanaba ani bo saki go-go-e i oju gra-agra din krakra ogbo eni sin o, dede bio eni sin o, ba so bio eni sin o, i saki te ibi saki mu te; mo ku fa pu bin sra wer <hesitation> irare fa bo me i oju gra-gra be be eni sin te i ka saki fa ba i jumo sin te so moku inji me, an gote inji me erite fe so bo kala bu da te ani miete mie bo kala kala wana bufka ma te; wa dikie te piki tamuno be tekea o brasua ke wani prite, wani so wa <hesitation> bu kro ma te igbiki nyana te ke jaa bu sun; wa ba o inji me bo ngeri wana biogbon ke ini bio gbana bra, ani eresi, wa igbiki, brasua igbiki nyana kma, ini ja anga ja anga ja anga mu te mu an ju inji erite fe ba, isam so te ba; i poko ba i deri ba; ngolo, oporo ani gba. I ani fe kma i ke eehn <hesitation> wana ama kpe ki ama mu ba i deriba, i igbiki me oki ba ike bo bai ke jen fe ba okime ki igbiki me ke two me bo sun sun te i mu i bue i mue i bue i yer so ani be torubele ereba i gbana sme ba bebe tonkri be bu torusheri bakam, bru ba bin wer, miete fi boko kro wer, i oju ke two bo sonte menji na kra na-a bebe mie te fi bra so ofori, jaa saki diapu ma so mieai ini na kro wer <hesitation> ani eresi two me brasua ke wana prite wa ke mieai me mie troko troko mue; wa ani bio fa ere so, torubele me tein ke fa me mengim, ani bio wa ere ba ai ma gboro gboro la-a were <hesitation> jaa saki inagbra ke bua bebe, en duro ke bua bebe, en dede ke bua bebe, en atabi la ke bua bebe, tubra, koru krikri, na ma inji na ani gba en bo ba, en an tan bo, ibioku ma bo kma i yer so i an fa bra me gboro gboro ma fa bra me; ini piki gboro gboro ba so ye me.